E manfaat dari kulkas tu untuk nyimpan makanan minuman kalo freezer e tu pacak ontok nyimpan ikan nyimpan dageng cak tu kan men ciler e itu pacak ontok nyimpan sayor buahan minuman dengen jugek pacak cak tu kan untuk kitek e mi air putih cak tu kan air buono masok situ pacak disimpan pulek e sayoran pulek kan men masok di kulkas tu lebih tahan lame lebih awet pacak sampe tige hari cak tu kan teros e pacak pulek nyimpan buah buahan buah buah kan la agak maken tetap segar tu makek e simpan di ciler e dikulkas terus freezere e itu kan pacak ontok e beku pembekuan cak tu pacak pulek dem tu muat es batu teros pacak pulek ontok e nyimpan dageng sapi atau dak nyimpan ayam nyimpan ikan cek tu kan maken lebih awet lebih segar kan men nyimpan makanan cak tu kan dak usah di cuci sayor kan kalo di cuci dulu tu kan iye agek jadi ini layu cak tu kan koneng ye makek e dak usah dicuci disimpan langsong e masok ke kulkas cak tu kan agek men nak dimasak baru di cuci cek tu kan makin dak koneng tok dageng dengan ayam pulek e dak usahlah dibersihke kalo nak masok freezer e tu tetap cak tu agek men nak masak baru di kleho ke tapi kan biasoe beku biasoe kan men dem beku tu kitek rendam dulu pake ayo biaso cak tu kan atau dak men nak cepat ye men di cepat ye dak beku lagi mendidih cak tu kan leleh cak tu kitek pakai ke ayo angat ayo angat angat kuku cak tu kan dak pulek ayo angat nia cak tu kan ayo angat kuku bae baru di direndam sampai iye meleleh cak tu kan baru pacak dimasakke di cuci ke dulu baru pacak dimasakke